Cun ra ní náh tiezhní, ní náh mootor, gyíant´, <hesitation> raní nú lanyní, bolant´, ní rculooza tiezhní ní názá ra gyieb´gí, niní ná marú principal xten tïé camiony.